كنخدم ربعين ساعة في السمانة، يعني عندي وقت كافي باش نركز فخدمتي. وكنأخذ تقريبا ربعة العطلات في العام، وهاد العطلات تكونو فرصة باش نرتاح ونجدد من النشاط ديالي و نحيد السريس ديال الخدمة..